नारांगी रंग मेरा खातिर उत्साह और ऊर्जा कु प्रतीक छाया। यू रंग गरमी और उत्साह कू एहसास क्रोनदु छा, जान की सूरज की पेली किरानी। नारंगी रंग देखी ते मन मा आनंद और सकारात्मक्ता कु संचार होंदु.जन कि नया सिरा सी सुरूवत करन कू मोका मिलदु हो।